Aga gunana kulkas e ero kulkas e leipakei mappabbiring anre-anre baraq deqna masijaq masolang kulkas e aga leipakei mappatteddeq eseq atau jukuq baraq deqna masijaq masolang pada aga kajuwe siba bua-bua e ko leitaroi deqna masijaq bonnyok <hesitation> kulkas e aga leiattaroi pakkanreang baraq deqna masijaq mawari melop- meloppiq manre i ero pakkanreangnge tapellai iyanaro magi natahang maneng agaga e ko leipattamai kulkas e nasabaq macekkeq i nulle awetkan i agaga e